سری لنکا کا ویڈر فل ٹروپیکل اور بہوت مست ہے۔ زیادہ تر تو گرمی رہتی اور ہیمیڈیٹی لیول بہوت زیادہ بڑھ کے رہتا۔ بیچز اور جنگل کا وائب بہوت بڑیا ہے۔ کنٹری میں <hesitation> دو مین مانسون سیزن ہے، ساؤتھ ویسٹ مانسون مئی سے لے کے ستمبر تک، نارتھ ایسٹ مانسون دسمبر سے لے کے فروری تک۔ مطلب یہاں پہ ہمیشہ فل بارش ہوتے رہتی۔ ٹیمپریچر موسٹلی ٹوئنٹی سکس سے لے کے تھرٹی ٹو ڈگری کے بیچ میں رہتا۔ کوسٹل اور لو لینڈ ایریا میں ہیمیڈیٹی اور ہیٹ کا کمبینیشن بہوت زیادہ ہائی رہتا۔ مونٹینز اور ہل سٹیشنز جیسے نوارا ایلیا تھوڑا کولر اور بریزی رہتے۔ ایک دم زبردست سینریا آپنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، ایڈونچر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رین اور سن کا کمبینیشن رہتا۔ وارٹر فالز تو کافی زیادہ وارٹر فالز ہیں یہ والے ایریا میں، جس کی وجہ سے یہ ایریا ایک دم بہوت زیادہ پوپلر بھی ہے۔